Khande ula haikula ukapata nguvu nii ugayii, niii hata bana kia niongeza nguju. Nahamii, kundee, ukalela ugayi nipata nguvu we- wemie.